Climatiseur dia karazagna raha agnatinà tragnon'olona, izy io a dia afaka mitroka agnina dia raha koa zany ilainao hoe ampafanaifanaina misy raha reglena aminanjy akeo dia mivoaka rivotra ma- mafana izy, na ohatra ilainao ndraika hoe hangasiasiaka de misy raha pihina koa aminanjy, dia mamoaka rivotra mangasiaka izy dia mety sara amin'ny fahasalaman-tegna.